Ҳунар дар ташаккули шахсият нақши муҳим мебозад. Он ҳисси зебоиро бедор мекунад ва тафаккури эҷодиро инкишоф медиҳад. Ба инсон кӯмак мекунад, ки худро беҳтар фаҳмад ва эҳсосоти худро баён кунад. Ҳамчунин, ҳунар тарбия мекунад ва ҷаҳонбиниро васеъ мегардонад.